Este pues ne nochan nihpixtok se itzkuintli pipixihtzih, <noise> itoka melón, bueno amo ne noaxka iaxka nochpokah, pero ompa katki, iwa nekan pus tihpixtokeh para makuidaro kali, <noise> iwa pues miston amitla tihpia, <noise> pero también nonosirve para kimichtin makuhkua. <noise> Pues este itzkuihtli pus seki tekua, iwa pues ye noneki yis vacunado porque si aka kikuah, mitzixnamikiki, pus vacuado amo tanto problema, pero si amo vacunado pus kachitzi riesgo sikipia rabia. Miston no no, porque a veces kalaki techa iwa kikua comida, yamitzixnamikikiweh <noise> ps ttlaxtlawas, pues este tehwan otechili se doctor ihkuak techkua <noise> se itzkui si amo kipia rabia sa sekipahpakas ika xapoh, iwa ihkon panos, pero si kipia rabia pues moinyectarowah. <noise>